A iangi ra lavur mangana davai, go kari a luaina iat a ton. Go ra ton, ton dia la poka bula pi a palang. A palang ure ra pal. Vauruana a marmar, vautuluna a koai, a vaivatina, a galip, vailimana a koa, valaptikaina a taga, a valavuruana a tagia. A tagia bula ila vuai ma diala tak ra vuaina tana. <hesitation> Diala soa bula pi a palang. <hesitation> A valavulutuna, a guava, a valavuvatina a giau, a vavinuna airima, airima bula diala poka pi a palang pi ure binabak na pal. Ure ra mana binabak tara mana pal. A vinun ma tikai, airoto, nam i la tur ra valian, a vavinuna a tali, tali bula una gire tadavia ara ra valian. A dovatina tamana diala tur bula ti ra pupui. <hesitation> A avalavinun ma utul, <hesitation> A lapar, avinun maivatina, a kaua, vailimana, mulmuli, a vinun ma lauvutul a vavar, a vuvur sorry, <hesitation> avinunma lavutul <noise> a dui, avinun ma lavuvat a kadui, auravinun a vu, a vuvur, a vinun ma tikai, a kaipok, io a kaipok bula dia la poka piure ra gita ure ra oaga bula ure mana magit dari mana pokopoko diala poko go ra kaipok pi diala paitia ure.